Nkola ekikusokerwaku okubona nga abaana bakunywa amaizzi agayonjo nebafuna omusujja ogo nobatwala omu dwaliro mangu ne babajanjaba negulema okweyongera muno ate nokuba abayonjo ekka yaiswe nti kituyambaku okusobola okuba nga tugutangira mubwangu nikukyali kuba gwamani

Abakali abo, bawereibwe obuvunanyizibwa okubba nga bakwaba okumasomeero bona bamanye ebintu byamasomeero bitambula bityai nibakwatagana nabasomeesa nibakwatagana nabantu aba abanjawulo abakutwala ebyanyegesya omukitundu kyange.

Aaa ezi ezimwe okungeri jituyinza okuboneka nga omwana wamu akufunaku e vitamini ezikumala nikwo kuboneka nga tukumutwala aaa omwirwaro nakuzini baga baggaba o vitamini ne byakulya mbe eni eka birina kuba aa byanjawulo n'obba olyawo eni ewaiswe tuyinza okufuna emikubi zaiswe ka e nakati k'ezo n'enyonca eteeka okubba nga omwana akwonka buli lunaku emirundi egikkanyaku olwo ni omwana aaa omubiri gwamwe gukwiza okubba aa nga gulimu amaani n'okubatwala omwidwaliro babaweerye obu kapusi bwa vitamini kyoona kikulu muno edi jekiyinza okutuyambaku

Amaizi agatalimu ddagala yadde nga gakuboneka kusai gabusuume lwakubanga nti obuwuka budi bubbaamu nga titukububona nemutabba ddagala nga ogasumbireku gabba gayonjo naye notagasumbaku obuwuka budi bubba bukyali bwomi era busigala bu obunywire nibuleeta okubba nga okulwala.

Hmmm ababyaire bani olusi tibafireeyo muno okubonanga abaana bani babafaku okola ebyo byebayinza okola nokubalambika okusai okubba abantu abasai omubiseera ebyamaiso nti babbe abantu nga bakuyamba ekitundu kyaiswe.

Ebyanyegesya bisoboire okubba nga bikutumbula obwoomi bwa'bantu nadala omwekka ezanjawulo omukitundu kyange. Ati okwakwesanga nga abantu baingi babiire okumasomero bafunire obwegesye bakusobola okubanga bakola okusalawo okusai ooh nadala omubwoomi bwabwe, bakusobola okuba nga bakutesereeza ekitundu kyabwe, bakusobola okubba nga oba oli awo bakubanja e gavumenti byeyina okubba nga ekubakoora omukitundu kyabwe, so nkubona omubiseera byamumaiso ekintu kyaiswe kikwakuba nga kiri kusai kubanga ati abantu bayina obumanyi.

Ekitundu kyaiswe kiyambire abantu okubba okufuna ebyanyegesya ebiri oku mutindo nti amasomero batairemu ba batairemu abasomesa abakusomesya abatendeke, amasomero gali ampi, buli mwana akusikirizibwa okwaba okusoma okufuna byanyegesya omukitundu ekyo.

Obumanyisyo obuluwo obulanga okuwamu amaizi omu mubiri kuluku oku peruuka kwa muntu kuluku okwonda kwa muntu niwabawo omuntu okwiragura naba nga takwisanika

Biyambireeku nti ensonga ezimwei niziba ziziire omukitundu tugeze okusoma nkokwo nti ati buni omuntu takyasobola kukoba nti ebyo tibikunkwataku lwakuba akiri akuba yakyulireku oba yakisomereku omuntu ati buni akusobola okusoma oba okwewandikiira tibikumala gamwakalaku.

Uumm kituufu okwewolaku empiiya kiyambireku kubanga omweka omukali n'omusaiza nimubba nga mukukola ekyamazima kiri nti eka erina engeri gyeyanguwaaku omubyetaago ebyanjawulo singa mubba mukukwatagana n'omukyala eee naye nimubba nga timukukwatagana na Mukyala omukyala niwei niyewola e sente ekyamazima e sente ezo eka tetezi tezigasa olwansonga kyandibaire kisai omukyala yewoore e sente ng'obw'obusente obukuzwamu bukuyambayamba eka yanywe n'okuweerera abaana baanywe naye olwaleero okwaba kwesanga nga abakazi bewoore e sente naye e sente zakugulamu zirai zirai akuweereza wabw'eka n'abaana baanywe tibasomere n'eka mukulya kubbi kale nikibba omungeri eyo oba egindi nga tikiyambure naye e sente ziyamba oba empiiya ezeewole aa ekyamazima eze eze a ezeewole ezeewole ekyamazima nga mukukwatagana n'omukyala waamu naye nikitabba kityo uumm katuzifune naye tukkwatagana kikwiza okutuyamba.

Embeera eyali eikireewo ninsemerwa nilwo olunaku omukali wange lweyaikirize nantwala ombabyaire bamwei okubanga akunyanjulayo era omukolo ogwo obugenyi bwabaire busai ninsanyuka era ninsemerwa.

Obulabe obukirimu nti okukolesya ebintu bya bwananyini nti biyinza okusiisikala ni bisiisikala yete okubiiryawo kibba kizibu oluusi tikyangu otwal'esente zingi obwire nga kikyali kubba nga kikokila engeri nikyali kikukolamu.

Ebyanyegesya binsobolesrye okuba nga bikumpa obuvumu oba kyete amani okuba nga nkusobola okwemera nembaza okunsonga zenkubona nti zisyai era nembaza okunsonga zenkubons nti nizo ezisanire oba olyawo nje okubazako nadala ezikuleta epindukanduka egyisyai omukitundu kyange so ebyanyegesya bini kunyambire okuba nga nkufuna obuvumu nga nkusobola okwemera nembaza nsonga ezo zenkubona nti nizo ezitufu.

Aaa yete ebyankomya mu nnaku zini abakulembeze baiswe omuntu yekomerya omuntu gwayenderye eddembe litaawo naddala ennaku zini aa twe twe twe twe tusimba mu migongo bokwendya tukolesya bululu geokwendya abantu bakusimba mu mugongo e layini yaamu abantu abaluku nikwo kuwangula kwamu okwa kaluulu eyo nijjo nkola gitukyakoleserye eni oku byalo byaiswe alina obu alina abantu abaingi niye awangula akaluulu mu ngeri ekwisanaku k'etyo.

Ekitundu kyange kyiganyirwemu nti olwalero tuyina abaana abasomesa nga nzalwa ya mukitundu kyaiswe omwo tulina abasawu nga nzalwa ya mu kitundu ekyo era tuyina okumanya omu bintu ebyanjawulo abasawo ba byabulamu batandikirweku okwiza omu bitundu byaiswe era nga ebyanyegesya nibyo bituyambireku

Eee ebyanyegesya binyambire nadala ka nje okubba nga nkumanya ekyee-kutambula okwaba omu maiso aaa kakatugeze nimba nga aaa nina wentambuliire mba nkusobola okusoma ni nkoba nti tuli mu kitundu kiti oba mu kitundu kiti atete ebyanyegesya binyambireku nadala eka aaa okufunayo akasukaali eee noyaba gyoyabire ng'oyabire kukola eee omwezi niguwaaku obba okufunayo akasabbuuni so binyambire muno okubba nga nfu nfunire amagezi atete n'akasente.

Omusaiza yeena yeena nabbanga akuura obukerwa obwanjawulo omu mubiri gwamwe alina kubba nga akukoola ku dduyiro.

Aaa mpozi omungeri nijo emwe tukoberenge nti ebyanyegesya kabe kasinge ani omubuduuli niyo yandibaire e puriyoriti ekusookera kakyalumwe kubanga omuntu asomereku omukitundu n'ekitundu ekyo kiteekebwamu ekitinisya naye abantu okubba mb'awo nga obwongo bwabwe nga tibasomere ekyamazima kiri nti mubulwaku n'omuntu aa oba olyawo aku akubayamba naye abantu nibaaba okusoma ekyamazima kiri nti abantu abo obwongo bwabwe n'enkola ya bintu byabwe omweka zaabwe ebba gindi ebba obwongo bwabwe bubba bunyumungulye obwongo bwabwe bubba bunyumungulyemu tibumenya muno naye obwongo obutasomere aa bumenya omuntu aa omunyonyola ekintu naye nga takukitegeera kitwala n'obwire bwingi muno n'olwekyo okusoma kunyambireku okugondyaku ebintu ebindi kubanga omuntu omunyonyola mudakiika nakutegeera kiki kyokutegeeza oba kiki kyokukoba.

Enyembo zensinga okwendya nizo zabuwangwa bwaiswe olulimi lwange n'ezo eza ddiini ezo zendya muno kuba zikunkoora nimba nkuwuliirya eza lulimu lwange mba nkubitegeera kusai ate n'eza ddiini zoona zita zisai nga zikwegesya.

Abantu bamweka yange beyimbya amwei tugeze okuswagana e school fees ezakuwayo edi oku somero amwei nokufuna ebyetaago ebyabaana abayina okuba nga bakwaba oku somero so eka abantu ba mweka yange bakwataganira amwei okuba nga bakujunaku abo abaana abatayina mukisa okuba nga bakwaba oku somero olwoni kini nikyiba nga kikutumbula ebyanyegesya omweka yange

Haa yete esimu oyina gyikolesya biseera ki esimu kyafukire kyetaago esimu easswa yona ogyikolesya kubanga kyafukire kyetaago saawa abiri naine esimu olina okuba nga okugikolesya kubanga wakwiza kubaawo abantu abakwendya ate abantu abakwendya nebakuba nga te ebiseera ebindi nga teriku okwiyaku oku charging nga niko kugaine nga omuro guwereku naye esimu twandi twadigikolesyerye ekiseera gyona kubanga yafukire kyetaago abantu babetaaga

Emmere ya kaita n'oncwi byangu byakufuna byangu byakusumba ate bimpoomera muno n'ekikulu omuno ani omu buduuli niyo yaali emmere.

Ebyanyegesya biyambireku bityai, abaana bakwega nti omukazi n'omusaiza ndoowo njawulo era nimukubba okusomero abaana bakwega nti omusaiza kyakkola n'omukali akusobola okukikola

Omuntu oyo omutima gwamwe gukuba kumweikumwei omuntu oyoafuna okukankana omuntu oyo afuna okusanyalala omu mubiri omuntu oyo afuna

Olunaku ndya emirundi isatu ndya ekya mambya nendya ekyamisana nendya ne kyaigolo nijyo ejyo emirundi esatu gyendya

Eeh ebyanyegesya biyambire abantu okumanya ebyabulamu, ebya abo ebyanyegesya biyambire abantu okumanya omugaso ogwabintu ebiri omu bitundu byabwe, ebyanyegesya biyambire abantu okuba n'empisaa

Uuuhm tukusobola okukola emirumu ejjanjjawulo okukoba obulumi okulumwa okulunda nitusobola okufuna ebyanyegesya ebisai omukitundu kyaiswe nti abaana tukubawerere e school fees nibaaba nibasoma nebafuna ebyanyegesya omu kitundu

Emmere gyensinga okolosya nkolesya ebyenyanya nenkolesya ebiyaata omwogo n'ebijjanjalo emmere eyo njikolesya muno

Buli lunaku nkola esaawa ezitali ansi wa saawa eikuminaine era nimba nyunikire nyira ekka nimbaku n'abaana bange amwei nokongera okwega ebintu ebyanjawulo okwakala omu mutimbagano

Abaana ba bwala basangire ekizibu kya kutambula engendo ezinyamulai okuluga eka okwaba oku masomero ni weesanga ng'akati awo abaana bafunire ebikubasoomooza omuli abasaiza ni babacuusa endowooza era abandi baabire omu maiso nibabba nga bakuluga omu masomero naye egavumenti eyabire n'ebba ng'ekwomboka amasomero ampi ati buni ampi n'abantu era ni weesanga ng'engendo zaabire omu maiso ni zibba nga zikupimpa abaana zebakutambula okuluga eka okwaba oku masomero.

Enkola ya byanyegesya omukitundu kyange eindwire eka yange mu lugendo lwa byanfuna kubanga nje nkukola n'omukali wange akukola ate n'abaana baiswe okubba nga bakumanya o katonda.

Aaa ekikusookera ka kimwe amaizi gange agakunywa okuboneka nga gayonjo omukintu kyengasyomeramu ka tugeze ja ku bowa ekidomola kirina okubba ekiyonjo nga kiyonjo a kinabirye ceeru kusai aa ate te nigabba nga galeeteibwe omu nsuwa gigakusukibwamu ensuwa eyo erina okubba nga yoona giyonjo ate te nga n'ensuwa eyo erina kubba igulu okusobola okufuna e bulooka nogateeka eigulu nimala nosukamu amaizi ga kunywa n'obona ekintu n'oswekaku einza okubba e sowaani einza okubba ekintu kyoona kyoona naye nga kyoona kiyonjo awo amaizi gange mba ngakuumamu okubba agayonjo.

Aaa ati buni okunsonga ya byanyegesya bakobere nti eka zaiswe ne ziba nga zisomereku aa abantu abo obwingi bwabwe buba butangaali enkola ya bintu byabwe eba gitangaali omu maiso gyebakwaba wabba watangaali atete bajuna n'eyanga kuba eyanga lyati likwendya haa abaana oba abantu abasomereku.

Omutabani wamwei oyo ayina okuba nga akumubuliira namulanga ensi engeri nekutambula okuboneka nga akwewala ebintu ebyo byona ebyanjawulo

Omuntu omweiniki taendesya omuntu omweiniki ekisai kimuluma kale ye buli buli kisai kyamuntu owondi kyafunire kimwakalya kubi